Léegi color yi ma xam tamit, couleurs yi ma xam tamit dafa bari. Xam naa bu xonk, xam naa bu weex, xam naa bu bulo, xam naa bu white, xam naa bu red, xam naa bu black, xam naa bu pink, xam naa bu violet, xam naa bu green, xam naa bu ice color yooyu laa jot a fàttaliku couleurs yu ma xam.